Фарҳанги Лаҳистон дорои таърихи ғанӣ ва бадеии баланд аст. Мардумаш ба мусиқӣ, театр ва шеър диққати зиёд медиҳанд. Таомҳои анъанавии онҳо, мисли пироги хеле машҳуранд. Иди Миллии Лаҳистон сеюми май қайд карда мешавад. Оила ва суннатҳо дар ҳаёти онҳо нақши муҳим доранд.